हर्प काजे ते हमरा इंखुरने मानस्या मोरचां कोवे। मोरचां कोवे कि हर मा एक तार रोवे, अलो हयू मुण्डा ती वजाननु पड़ेते। हर मा तार रोवे, ती सुदू मुण्डा ती वजाननु रोवे, तेर ती हिनागाजे मोरचां कोवे। मुण्डा ती वजाननु रोवे। हर मा भी एक अलोगी ट्रेडिशनल कोलाग कोवाए। हमरी शांस्कृतिका जे बहुत आड़े, आदिवासी समाजन ती देन चेजी, राजस्थान भीनी ती हरूई वजानन प्रचलन जादा फेमेस होई रियू।